To ta amfani ki sabulu daman sabulu na kejeno te nako amfani kite, ko ina wankite, na iko wanki ko ndutu ko kosa ka milla duk ki sabulunsi a fusheko bukdon zugonko nako ikommi ko kola zaito ko are uraje makaba zugonki nako bina kisabulu, sabulu a foakoti amma ko bina ki sabulunbu ko boashe zigonko ka'a ai bukdo zigonka a fetebu amma nako ishe ki sabulummi to bukdo zugonko duk a fatanni gwaiya a kola zaini ai sabulu a amfani sosai eh, amma nako amfani ki sabulunbu ko kola zai kimiya kauso ko lalamba kareni yabta ko namko sabulun ko oni dukko wanka kareni buoko fuskani ai akola zaini amma ko bina ham unu moɗabi an sabulunbu ai